ممكن يكون إني أفقد مفاتيحي بدل جوالي, لأن الجوال فيه كل شي من مكالمات ورسايل وصور, ولمن يضيع بيكون صعب, أما المفاتيح صحيح مهمة, بس أقدر استبدلها, أو اطلب المساعدة من اي احد, الجوال صار جزء من حياتنا اليومية, ماقدر أعيش من دون جوال, كذا أضمن إني ما افقد المعلومات المهمة, وذكرياتي وكل شيء في الجوال.